Laha ty kolotsain'ny Etats-unis de l'amérique aloha, olo reo tia raha malaza, na olo malaza, fa rozy koa tsy mifampitsiriry, tsy de mifampiarahaba matetiky, ary rozy aby lafa mihina tsy misy ky mifapandroso zao. Ary rozy tia fety aby. Lafa misy fety la tena avy am-pondrozy zay.